أنا أفضل النوم بدري، ونصحى بدري؛ لما ننام بدري نقدر نبدأ يومي بنشاط، وحيوية، ونستفيد من ساعات الصباح الهادية، كمان النوم المبكر يساعدني على الراحة بشكل أفضل، وأحسن إني جاهزة؛ لمواجة اليوم بحيوية، ونشاط، أحب النوم بدري، وأحب -الصح- الصحو بدري.